Micro honda ikavi <noise> yamboaku vaeraj jare yamboyi vaera tembiu ani ña <hesitation> motini vaera guiyape yaiporu kua micro honda